No janni no irte, to kene irre noy gollirta. Ko bowuɗen yigo ni, e ɗi wodi toye lappete koyɗe tocanyata, e wodi to ɓoggol habbi tom e jungo latingo kan waylitinta batal ngal e ngal yaha e ngal warta. Batal ngal bo ngal wattane ɓuraje, e wodi batal ngal dow, e wodi batal ngal ley ngal ɓoraji. batal ngal ley e ngal dow kan ɓuraje muɗum jokkotiren tawa tekkere no'etere nden e watta hakkunde nden e wodi ko nyo'inta ɗum, jangel latingel kenje ne'eta ɗum, ngan to forta fa, ngan to heba faforto nyogo ngun gol forto. O bo a tawa e mo joɗi e kittel koyngl makko na koyde makko eɗe tawa woni dow lapporgal ngal, t o lappaga nga fa'i ley, sai ɓoggol ngol waylito o witino dow ɓoggol non tokkata e waylito ha tawa e ɗun dogga-dogga sanne tawa batal ngal dow e yaha a hawra ngal ley ɓoraji ɗin e natintiri, tawa tekkiri maɗa nyogol e woni e nyo'o.